Mikasika karazan̈a kolerany maso ndreky, lainy fahitako aviô misy kà eritreritrinakà zen̈y iô iô mety amin'ny folo iô donko e ho za.